समानता के मतलब हे कि जम्मों लोगन मन संग समान व्यवहार करे। जाय अउ ओमन ल समान मउका मिलय। समानता बर लोगन मन ल उही। परिणाम मिले म मदद करना जरूरी हे। समानता के मतलब हे कि कानून के आगू जम्मों। लोगन मन संग समान व्यवहार करे जाय।